أفضل ذكرى في طفولتي وقتها <hesitation> بنتقابل أنا وبنات خالاتي، وأنا وبنات عماتي، هذيكا عندي أعز، وأحسن ذكرى <hesitation> لأنو الحاجة هاذيكا تفرحني، أي إنسان يعني يحب يعني يلعب مع صغار في عمره، مع أقاربه، مع بنات خالاته، مع بنات عماته، مع ولاد <hesitation> يعني حاجة هاذيك بالطبيعة تفرح، الحاجة هاذيك أعز ذكرى يمكن الإنسان يمر بها.